Tǝhh ya da tee mya dɨ suɓwa suɓwetǝ, a hye ɓa iya suɓwa sɨɓwetǝ ko tǝnaa ryekǝ, hye ɓa iya gban kala sɨɓwetǝ se tǝn kana ryekǝ hye ɓǝ suɓwa. sǝ kwamǝtǝ hye ɗara sɨɓwetǝ a lumotǝ ko mgban hye kala sɨɓwetǝ tǝna ryekǝ, sǝ kwamǝte kana hye ɗa nǝ atɨ a ɗyengle dǝw a vu atɨ ɓǝ kana na suɓwa sɨɓwetǝ ɗyengle dǝw kana vu ka satǝ atɨ hye suɓwa sɨɓwetǝ, beetɨ ite ɗyengle ǝw vu atɨɓǝ kana hye suɓwa sɨɓwetǝ, mɨnǝ sa hye dɨ ɨlǝ gǝ hye suɓwa sɨɓweta? Sa hye ɓa ɨlǝ hyenǝ ka taa hye ɓa ɗor sa hye ɓa suɓwashe kan? Hye kana gǝ ka sa hye ɓa, hye kana gǝka taa, omoti hye ɓa suɓwashe kaarǝ ma ko sabult ko sɨbulwo ko sɨbɨlwo, hye kana niyǝ sɨbɨlwa, ndɨ shee nǝ mya dɨ ɗɨkǝrǝn mya dɨ sǝngɨn kwe hypotǝ taa lee mbale kwakɨngɨn ka a kwakǝ kana na warǝn Hye kana ɗɨmǝ beetɨ angɨn akwi ndɨ se nǝ mya dɨ wa atɨ stashtǝ sɨnǝ mgban mya dɨ ɗarǝn ka mbaitǝ mya dɨ ɗɨkǝ lede a dɨ ɗadǝn pepe imi tǝna dɨ ɗɨkǝrǝn shingɨn, hye kana pedǝ shingɨn a mbǝǝ a gɨnuwe hya dǝ suɓwa ma, a haa haɓye a dɨ a dɨ weyǝ da ko hye ɓa ǝ haa riga a ra ha a mya dɨ wa gwe mya rarǝn a dɨ nggala haɓye ka samwake ka ndɨ se mya dɨ ɓoyo mya kiwdǝn gǝ mya nggala haɓye kuma hye ɓa zǝn nzǝ tiyanǝ mya dɨ posǝ mye kana pǝsǝ a mbǝǝ mya gaara haɓye mya pedǝrǝ, mya pedǝrǝn? Ko mgban tee dɨ zǝ hye ɓa wa myee ka myee dɨ lǝkǝ haɓye gǝ hye dor haɓye a hakrǝn ko minǝ dɨ woyi ka giɗi-giɗitǝ ko ndɨ sǝtɨnǝ a mwaye fwat mya dɨ woyo kaarǝ tǝnǝ hya watɨrǝn gǝ hye dor haɓye ko mgban a lokoshi a a a fǝrǝ ɓoole hye ɓa kula ɓpple kana njima hye ɓa ɗa lyentǝ ka haɓingɨn? Kondo tɨfǝ d hye ɓa ɗa lyentǝ sǝ kwamǝtǝ beetɨ hye ɗɨmsɨ suɓwashe sɨ kungtɨnǝ ya dɨ suɓwashe kaarǝ Hye ɗɨm hye kana ɗara dɨ haka ji ɗorshe shikarǝ a hwoɗye hya pwara shee dɨ niyǝ tǝna hya suɓwatɨrǝn, hye kana sɨ pwara, anda sɨ kunye nǝ dǝ hya dɨmdǝrǝn som. na shee mgban aa sɨ kunyi hya dɨmdǝrǝn som. Anda baseshe mgban mya dɨ pilarǝn nǝ sɨ bǝtǝ nǝ dǝ mgban hya dɨmdǝrǝn som hye rubtɨrǝn som-som hye kana rubtɨrǝn. a beetɨ nzɨshe mya dɨ puk ndɨ shi kunyingɨn dǝ hwun ɓa niyǝ tǝn ɓa sa atɨ hya nggur mbwayi fǝre yang hye ɓǝ zǝ a wudǝ a dɨ suʊashe imi mgban hya niyǝ ta rub tǝn ɓa rubshingɨn a nggur mwayi fǝre, imi hya niyǝ ta ata rubshe mbwaty fǝre <hesitation> hiɗǝ imi kpe imi mwaakɨn ko ndo ma gǝ yadate nda ɨ rubshe dan nda ɓǝ suɓwa. Beetɨ itɨngɨn mye kana rubshingɨn a mbǝǝ hye suɓwa hya mbaatɨrǝn ai, hye kana mbaatɨrǝn akwai ndɨ nǝ mya dɨ kǝt sɨɓwetǝ kaarǝn ai, hye kana ɨl shingɨn hye ɓa kǝt sɨɓwetǝ gǝlǝ ɓe hawe aa kǝjidǝrǝn na a hwoɗye na a kaake kaake ɓajen mgban hye ɓa suɓwashe Ɓǝtɨ a gɨnuwe tiye nǝ dǝ hye kana suɓwa hye mgaat-irǝn a nǝ tiye tǝn kana kpamǝ hye kpǝwgǝrǝn hye kpadǝrǝn pepe, hye pwara hye muɗa kaaarǝn hwoɗye hya suɓwagǝrǝn tǝna dɨmǝ pepe. Na hye niyǝ sɨɓwetɨngɨn hye gama suɓwasǝrǝn akwai ʻye mbiɗi hye niyǝ hye mbiɗi nǝ dǝ ryeki-ryeki hya mɨna poro hye ruɓo hye kana ruɓo hye kana ruɓo hye ɓa nggur raame a nza ta nda ta tifiyi hye ta tifiyi hye ta tifiyi hye ta tifiyihye ta tifiyi hye ta tifiyi ama ma ɓa rubshe, sine anǝ rubshe nzǝ-gomle dan ɓa tuwo nzǝ-gomle kana tuwo ndi ɓa maɗǝ nda sa mya kana ɗiyǝn ando haa hye gǝ yǝ hɨne a hwoɗye na rubshe hɨn mwa na suɓwashe mya san a ǝʻǝ zǝ wa ɓǝgǝng hya mɨnǝ se hye niyǝ ɓǝ maggǝ shee nda ruɓo ɓǝ maɗǝ muɗǝ ka satǝ atɨ ndi ɓa wudǝ haa mya warǝndǝ ndi kana zǝ a wuda gama sa zǝkan dǝ a mbǝǝ sa zǝkan dǝ nda mɨna nda sɨ suɓwashe dan. imi yanda te tǝna dɨ suɓwashe daarǝn kenan. Imi mgban, tǝn gǝkɨlǝ Shee tǝna gǝ kaarǝn sɨɓwetɨngɨn aa tɨna furo, tǝnaa dɨ wa suɓwa ka fǝre se ka tukotǝ, tǝn kana shi ɓa bǝ se tǝna suɓwa tǝna dɨɗa ɓarawtǝ ka yankare, anda menti mgban baase hiɗǝ ngga gǝ kaarǝ ka nzǝ ɓarawtǝ, mye kana dɨɗa a saɓwa myenǝ ɓa mbaatɨrǝn tunda tukoti mya mgbaatɨrǝn tǝn kana kpamǝ tunda tukoti haa ta kɨɗa tǝn kpamǝ metǝ a mɨna poro ko kuma mure a mɨna poro nda pɨrǝ humwa ka kalasǝrǝn ɓǝtɨ mya dɨ wa shingɨn ka kwa-nzǝ tunguluntǝ atɨ wash and wear ɓǝtɨgǝ hye suɓwashe, hye kana suɓwashe hye mgbaa a nza a dɨ kua se tǝn kana kpamǝ hye ɓǝ kala a sɨsa, sɨne dɨ bɨli ka satǝ atɨ hye nee dɨ kalashe wash and wear wato hye suɓwa ka satǝ atɨ hye suɓwa a nza a kula tǝna kpamǝ. Imi ɓǝ tǝn tǝn kana dɨmɨ tǝn kana mɨna sǝ kwamǝte tǝn ɓa nǝ ko ndo fǝrǝ tǝna dɨ kalashe tǝne ɨ suɓwashe ko ndo fǝrǝ tǝna dɨ suʊashe imi tǝnaawa suɓwashe ka sǝ kunge. tǝna dɨ suɓwashe sǝ pɨlwe, tǝn kana wudǝ a ɗara sɨ pɨlwe daarǝn tǝn kana shi asɨ rub nzɨ shee daarǝn tǝna Tǝna suɓwatɨrǝn tǝn kana suɓwa tǝna mgbaa tǝna kpamǝ tǝna porgǝrǝn imimgban beetɨ ite tǝn suɓwashe ko ka sɨmpɨlwe ko ka sǝ kunga nǝ mya dɨ ɗɨkǝ mya dɨ ɗɨk mya dɨ ɗɨkǝ sɨ shinǝ mya dɨ vut shee kaarǝn inǝ ji-kombe a mɨndǝrǝn tǝna gǝ miye pupuluk mye kana suɓwa mbǝǝ ye ɓa ɨla nzɨ sǝtǝnǝ ji-kombe a ɨ wa atɨ hypo ko kuma sǝtɨnǝ mya dɨ ɗatɨrǝ kasɨ mbaitǝ a dɨ viriwdǝ ngga dɨ zama asǝ som mya shikarǝ. mye kana sɨ pukǝ haɓye ko kuma se nǝ mya dɨ wa yang ka wa dɨ wa atɨ bɨlui a dɨ iya a dɨ lyenǝ ka shingɨn. tǝn kana ɗǝrǝ tuna suɓwa tǝn mgbaa. tǝn kana mbaa tǝna kpamǝ tǝnǝ porgǝrǝn yadate imi a dɨ suɓwagǝ shee daarǝn kenan. Imi mgban tǝna dɨ pe shee daarǝn se tǝn kana gbǝwo a lǝkǝ tǝna gbǝwdǝrǝn mbiɗise hiɗǝ ɓǝmbǝ ɓawtǝ ka yangkare mbiɗi and meta mgban baase ka ɓarawtǝ mbiɗigǝrǝ ɓǝmbǝ, se ngga pedǝ shingɨn hananang ngga ɓǝ gbǝwdǝrǝn ngaa shea wudǝ a rubtɨrǝn som-som som-om som-som som-som nggɨ kana rubtɨrǝn som-som A mbǝǝ nggɨ ɓa nda nza ta kula ka satǝ atɨ beetɨ mwayi fǝra ngga ɗɨkǝ kana naa nggɨ ɓa maɗǝ ngga tiya suɓwashingɨn hyeɗǝ hyeɗǝ hyeɗǝ, kote suɓwa kote mgbaa kote suɓwa kote mgbaa kote suɓwa kote mgbaa kote suɓwa kote mgbaa, imi mgban sa ɗɨki tǝnaa mwo suɓwshe ka fǝre ka atɨ fǝre a dɨ li sɨɓwetǝ tǝna ɓǝ dɨ kula tukotǝ kana ɗa tǝnaɓǝ suɓwashe gǝ hawe ɓǝ kpama sheepɨrgǝ aasǝ fǝre gǝkɨlǝ tukotǝ kote ɗǝng hawe a dɨ tǝwo sɨɓwetǝ a kpamǝ hawe tǝwo sɨtɨ sɨʊetǝ gǝ sɨɓwetǝ a kpamǝ, femirǝ taa tǝnǝti dǝ ko ndo ma sɨnǝ ka nagi ya nda dɨ suɓwa. Sǝ ka satǝ atɨ zǝrgi suɓwashe nǝ som-som ko ndo ma nee ka yadate nda dɨ suɓwashe dan. Ka mɨni ɓǝ imi nda sa atɨ ndɨka na suɓwa shee de ka hakpɨte ama ɓa ruɓo ka tukotǝ Ndi kana ruɓo ka tukotǝ se hy niya ka hakpɨte ndi ka maɗǝ ɗǝng. ndi ka maggǝ shintǝ a gama hiwtǝ ndaa dɨ tiya suɓwa kwaamɨngin ma ndi ɓa pɨrǝ suɓwashe dan hyeɗǝ hyeɗǝ hyeɗǝ hyeɗǝ hyeɗǝ ndi ka suɓwa a mbǝǝ nda ɨl haɓi pepe ama ɓa ama ɓa tǝkǝnshe laka mwaakɨn ama ma laka kpe ama ma laka hiɗǝ ama ma gǝ hɨn zǝ a ha haka ama ma gǝ ɗongǝ haɓye nda suɓwa ndi ta suɓashe ɗǝng nda mg ndaa yǝ mɨna a ɨl i haɓɨ haɓi gǝkɨlǝ nda tǝkǝn shee nda nda suɓwa hwun aa shingɨn tǝnaa wula ɓǝ kana hye kana ɓa suɓwashe, hye kana ɗɨm shee kana hye ɗɨm haɓyee ɓa hye kana suɓwashe a mbǝǝ haɓye hye ɓa iya tǝkǝndǝ shee kaarǝn gǝkɨlǝ pomo ruwatǝ ka zǝrgi shee ɗɨki hye ɓǝ suɓwashingɨn.